من وجهة نظري المتواضعة طبعاً، أعتقد أن أكبر مشكلة تواجه عالمنا اليوم هي تغير المناخ، الاحتباس الحراري، ذوبان الجليد <hesitation> الكوارث الطبيعية المتكررة، كل هذه علامات تدل على أن كوكبنا يعاني لازم نتعاون كبشر عشان نوجف التلوث ونحمي بيئتنا.